Jo më mirë të veç te mali se jo biçikleta, një bukur pasiat te mali, përjashta, merr ca aria e.